<hesitation> Obo ebyalya emiringo eyanangatsumba kutse eyanganza inalya. Ngithwe omwabyethu ebyekase ebyethu ebyabakonzo emirire yethu, omulingo oghokubanza ghoghobundu. Obundu obo buli omwakyilhaghiro indi ewethu ithwe bakonzo ekyakyiro thukalya obundu. Oyo ghomulingo oghokubanza, omulingo wakabi ghukabulya omwamukubi. Siwangabugha indi ghukibukanya eyihi. <hesitation> Owakabiri byebyalya byethu ebyeritsumba, ebitoke nomuhogo neryo iwabitsumbira haghumerere. Obo ebyu byebye ekyerithunji, <hesitation> ebyanganza inalya byebyu kutse ebyangalya eka wayi, ingane omwakyalu betu eyangali eyangkolera enu sindibana obuthuku, sindibitsumba eyihi aliwe omwakyalu ngalya ebyalya ebyakatogo hayima nobundu mwakyakyiro.